Nyamu bikkoi ledda irin abarba be lemuji heba bandu ma voda, terde ma saata, a hisa nyawuuji jamanu do pat ha bandu ma.